Ny handanjalanjanao ny ss- <hesitation> anazy io zany voalohany mila tiavinao ny asa igny. Da faha roa ataonao izay ahaiznao azy, fahatelo alamino sainao da ataovy araka ny rythme-nao hely aloha amin'ny voalohany avy eo atombotombo atombotombo amizay ny rythme-nao bakeo.